Ny fomba fiasan'ny ampola de apetraka am'douille a mifandray amin'ny herinaratra, azo <hesitation> ampiasaina mandeha, azo tsy ampiasaina mandeha fa natao anazavana ny làlana na ny efi-trano izy.